Fanasana lamba amin'ny tanana ah, alaina ny lamba de atsofoko ao anaty koveta ampiana rano ah, ampiana vovotsavony ah, de avela ilona kely eo amin'ny folo minitra eo, de avy eo ah hosorana savony amin'izay de kosehina asesy tsara ah, kosehina amin'ny borosy raha ohatra ka matevitevina ilay lamba, de vita izay ah de akobana amin'ny rano madio de fihazana de atapy amin'ny masoandro de vita.